ao woro, ao lee, han sian nɛ tawɛ a weramu ,ao piria mu were, a owɛwa, adan buɛra o hia.